<hesitation> kalohahuam siam itai selamam ruinajis haram asu amnuma haram kalo uluinam memang san koa cumin ukuinam nihuluahti baru nihuluatin timatanalinam tau tingkiam au luinam, jadi kalountuk anama ita anama islamam tabisa imala baran loibisakoa apalagihahuan hahuam kan binatan binatan siam paling paling imutaua adakala itatasala bisa nihataiata <hesitation> asu amnuma kalo aumoi biasatan nibiasata koaam bisanikikita <hesitation> kalo uliulinam oh uliulinam siam barang sasamata cua memang teislam bisa ialin tapi cumalaharuma niharaman karna waktu nihatin barunihuluati matanali taunitingkiam <hesitation> siam nian aunamam uliulinam apalagi hahu, hahunam muhammadan. Jahukang tobati jawasikoine au hasumani kalauamsona <hesitation> siam hahuam akalo asuam <hesitation> asuam masih bisa itaipiara malusia ipiara nasi asuam <hesitation> jadi siam tapasiam asuam kalo hahuam iscoba coba aubarani nilapua noinitinanam au barani gangu loinitonanam aujaga, aujaga ruam aujaga ruam koa nijaga loii ulamatnimnam tetap nihantam aureke amoi tapotun almalrhum au aman adusaman, hahuam nilapuloi nitonan iyewaloto raung <hesitation> nisiran nihulani padahal iyasangka nihulaniale iewa lesa loto nicenki unilen iapali lotuma koa <hesitation> nihakohu ahirnya nisipayatekoa, karna binate hahuam nipulai kalo nilapu loini tonanam siam itae harumapo siam nimani hutan ruan jadi kalo itaigangu iam niemosi lalinam iahusi munisa sanimeua musi talu tapikalu ruanohon usigangu male saninmula mulatakoa tapi kalo augangu. Siamau jagaruan ne sanihakaua haubalik pohaulanian samtetap <hesitation> almarhum auaman adusaman nisi nisipayam gara gara iaewa gangau iarauloi musina'am loilisiang karna hahunam nilapua loinitonanam sam iaharuma maupo siam nimanyimopan rua nimanyimpan ilapu nikabali amoi tonanam tapi kalo augangu nahsiam ni emosiam hahuam, jadi usi coba coba male'e hahuam <hesitation> kalo asuam nikoa asuam kaloitai haini nihulania <hesitation> tapi kalo amoinibiasatam koani neuonijaga apalagi asuam auewaroi asunam ijaga ketat aumaeu usupan tetapnimoi ausiam, sidangkan auhahuma isipa aule asunamni nisokohahua <hesitation> sam asunam.